أول شي ابعدي عن القهوة وابعدي عن المشروبات المنبهة، وجربي تشربي شاي الأعشاب قبل النوم، وحاولي تخلي الجو هادئ في دارك بيش تساعدي نفسك على النوم بشكل أس- أفضل وأسرع وما تخليش في دارك إضاءة نور.